O ka hana mua e hoʻolimalima ai i kahi kaʻa hele ʻoe ma ka punaewele, ʻike i ke kaʻa mamake ʻoe kaumi kela kaʻa aia ma ka punaewele a Laila ke hele ʻoe i kela wahi e hoʻolimalima I kou kaʻa e nana lakou ma ka punaewele ua paʻa ʻoe I kela kaʻa a laila hele lakou e kiʻi i ke kaʻa haʻawi iaʻoe ʻehia mau la ʻoe e hoʻolimalima ai I ke kaʻa.